Maninona no mbola manontany ahy ianao? Efa in’arivo aho izay no niteny hoe tsia! Tsy afaka miaraka aminao aho fa tena ratsy tarehy loatra ianao, sady ianao tsy miborosy nify mihitsy an, tsy misasa mihitsy an, tena <hesitation> tena koriko be aho isaky ny mahita anao. Te handoha. Tena leo be anao aho. Ianao koa amin’io tsy mahalala tsy tiana mihitsiny, ny <hesitation> ianao rehefa miantso efa tapahako foana an. Ny mandondona am-baravarana ianao tsy sokafako, dia tsy azoko mihitsiny hoe. I-inona izany no mbola tsy azonao amin’ilay hoe tsia, izaho tsy hiaraka aminao!